खानाके बात करबो कहलेतिति मोहके लगभग यिहि नेपाली खाना दार, भात, तेना सबति जेदा मन परता का । खासमे दार, भात हुइजाबे आउ साग तेना हुइजाबे कहलेतिति मोहकेत कुछ नाइ चहता नै तभुफे यहका अलाबा अब सबके अपन अपन मेलके स्वाद मन परता नै । कुइक म:म मन परता, कुइक बर्गर मन परता, कुइक पिज्जा मन परता, कुइक का मन परता नै मुल मोहके थोरि फरक हे का, मोहके थोरि फरक मेलके खाना मन परता । जैसेकि हम्मर कठरिया ससमुदायके घरेमे अपने पिसान लैके बनैना धोंधा मन परता मोहके, ढिक्रि फेकुन मन परता, चिल्ला मन परता । अइसने करके पक्कि रोटि फेकुन मन परता, कचरिया मन परता नै, अन्दिक भात, मिसौला ओला भात मन परता, गुल्थि माड फेकुन मन परता नै । खास करके अब सबके अपन अपन पसन्द रहता उहि भित्तर ति मोहकेभर काचिकहतियाँ हम्मर कठरिया समुदायके यि मौलिक यानिकि परम्परागत खाना जेदा मन परता का । खास करके यि खाना आर्गानिक फे रहता, अपने गाउँघरमे बनाइल फेकुन रहता । अब यि भित्तर मेलमेलके केमिकल फेकुन नाइ डारल रहता यि बनाइ बिरिया काहिककि अपने हाथ ले बनाइल रहबो, अपने घरका स्रोत साधानले बनाइल रहबो । तौ एक ठो हेल्दि फेकुन रहता उहिमारे यि मोहके मन परता का । अपन शरिरके <hesitation> स्वास्थ्यके तहनि फेकुन मजा होइल कारण तिति मोहके अपने घरे रहल, अपने घरे बनाइल यि मौलिक परिकारके खाना औरे खाना तिति थोरि जेदे मन परता का ।